ह कहीयो कहियो खाना बनाए खुना हमर फ्राई प्यान जल जावेला उ जलला के कारणसे तईका दीकत हो वेले मोले ओलेके लेखिन ओखरा सबछे पहिला भिजा क देला के कारण छे भिजाएला के कारण से एक दुई दिन बाद मोलला के कारण छे तइका टलके मे समय लागेला लेखिन कौने समय उ अपने टलक जावला ।